Iyo iyo chindo ja'ai ye yetei yu'vei yetei, te ko ña iniso jnu <hesitation> jnu nale kala'ai, nale kijlei nale eh <hesitation> koo ña iniso te ña ininchi jnu nale kala'ai